Li pisci usanu li pinni pi natari e muvirisi nta l’acqua: chisti currispunnunu nfatti a li jammi ca l’armali di terra usanu pi caminari. La pinna dorsali servi pi stari stabili nta l’acqua. La pinna di la cuda nveci è lu principali organu di muvimentu. Li pinni di lu ventri servunu nveci a rallintari.